Pos essu que t'izin que sonin mu dependientis delos amus, quandu ain perrus que sonin mu endependientis i no hazi falta que los amus les hagan assuntu. I tamién se cuenta qu'ain razas que sonin mu peligrosas peru resulta qu'afinal ain perrus que, mesmu huendu de razas assina que sonan peligrosas comu doberman, rottweiler o bulldog, pos alogu resulta que sonin perrus mu cariñosus.